ثقافه الصين من اكثر الثقافات اللي تحترم اه يعني البلاد الثانية وعادات وتقاليد البلاد الاخرى. الصين تحترم تنوع الاديان المختلفة والثقافات اللي تتبع اي دين وتهتم بالتعليم بشكل اساسي وبالتنميه الاقتصاديه ومن اكثر البلدان تمسكا بعادتها وتقاليدها